Vo raitao mialoha igny, fantary aia ny tany handehana, aia ny tany hanaova- hiala sasatsy, lafa angòny ny vola. Lafa tonga i fotoa igny dafa mandeha agny, tsy raha misy raha sarotsy any.